Aroho Ekiro nkayimuka nyenkyakara haroho na'gwa enjura nyiingi munno munno, Enjura egyo nkaba ne'kyasimbura kugenda hamullimu kugenda kukoora. Nyemera hansi yo'muti enjura elletaingaine, enjuura enteera nyekyakara hoona esaaha ekuumi naibiiri eza nyenkyakara hati hansi yo' muti ogwo kirekyo nsaba mukama, nagamba baitu mukama, tonyamba nkagura emootoka, kaneboonaboona munno ne'njura eyanyenkyakara, Omuntu nagenda enjura nemuttera etti. Nka nempiika hamullimu nyenkyakara enjuura enteiire, Mukama wange bwekabanenkora obwire obwo. Rwebagyo agamba nkuhaire emmotoka yange, gitwale, ngigyo. Nkahuniira nko'muntu nabanza naikara nagira obunidi nasandara. Namukaguuza, no sandara?. Yangamba nangwa, tinkusandara. Ekiro yayongeraho yankwasa ekisumuluzo ekya emootoka, yayiyamu ebintu bye byoona ebibairemu nataaha muka nevuga emootoka. Nugwo mugisa ogwamani ogwena ogwenatungire, hari hariyo emikisa yoona eyinatungire baitu ekyo ninkiijukira kimuu. Ekiiro ekyanaiziire ndi hansi yo'muti nensaba mukama, nti mukama nka nabonabona kulibaata, naika hamuliimu kirekyo kyenyiini bampa emootoka, mukama wange.